Hen fier a mudu'ut, hen yol bi na̱ a mudu'ut, muop la hen a mudu'ut, hen fier mudu'ut, mudu'ut a pae ga̱ ɗemen. Mudu'ut ah koye na̱ to a bi ga̱ sa to sem na̱ a zemnaan goedu'ut, hen yol bi na̱ a mudu'ut, hen fier mudu'ut. A tiak pia na̱ la ga̱ yol, niefe hen muan pae ngam, hen na jap pae ngam niepe hen shin makaranta nə a ga̱ sool pang. hen yol bak mudu'ut hok, har ga naan a pae ga̱ ɗemen. la ga̱n ni ba, ma̱shar tong ƙat ga̱n ni, le la ga̱n ni ɗe ga̱ kat ma̱shar ni, a bi ga̱ sa to pae mudu'ut a pae ga̱ ɗemen. Bi ɗe di ga̱ kat bi ka soki, la ga̱ ga̱ dari ga̱ paat, to ga̱ sa̱ sa̱ bet ga̱ tong gam nbit lun, la ga̱ ga̱ dari ga̱ ga̱me, tong swa kat la mues ɗa ga̱ ga̱ swa, la ga̱ ga̱ dari ga̱ pat ko dari vel tong ga̱ swa mues ɗa ga̱ la ga̱ ga̱ sol kat ma bi ma dai in short, ɓak la ɓak mudu'ut tok ga̱ sauki ka ko la wanang kat bi pae ɓes sa̱ ɗe di Iri iri sə ɗe di, ga̱ kat iri iri nie ga̱pe pae mudu'ut mu mous yen, la ga̱ tang a iri shat yammari ma tong ga̱ kat, la ga̱ a iri sa̱ igbo ma tong ga̱kat, la ga̱ tang a iri sa̱ yaruba ma tong ga̱ kat, la ga̱ tang men muk ma̱mai yok ma ɗe di ko la a mo ɗe ɓak mudu'ut jab sa̱ iri iri, gurum iri iri ɗe ɓak mudu'ut makaranta ɗe di ɗem tai, asibiti ɗe di ɗem dai jab bi ɗe di men ga̱ long ga̱ fier ɓak mudu'ut, kuma lu- gu mudu'ut a local governement ga̱ ɗemen gashi buk ma̱ kat gurum ga̱ hoom pae mudu'ut hok, gurum ga̱ hoom men kemi a gurum ga̱ ɗemen. In ɓoot ga̱ niap pae yit muk ep ni a gurum ga̱ kiok lok ba, ni a gurum ga̱ sen nie hali muk. Kemi na̱ ɗin la ma̱ kat ni ɗen tai tun pa̱ lang ga̱de, pae mudu'ut din tong fier ma pa̱ na̱, ama ma̱ bool a naan, naan ga̱ kat ni ga̱ ɗe muk nshin ni, naan kuma ga̱ ep ni ga̱ yol ga̱teng, naan kuma ga̱ niap ni. A bi ga̱ sa ta̱ hen zem yi ɗe ga̱n shin jap bi na̱ ɓak mudu'ut niefe mudu'ut a pae ga̱ sa̱ tiam, la ga̱ ɓaen ga̱ na dik jap bi men ngam, la gok pae jinya ɗe di, la hen ga̱ wel nɗe gurum, hen ga̱ pae pe tong muan de. Kwal yi nɗe muop ɗe gap sakani men nde gurum hok, ba se la yol muan ndepe ga̱ seng ba tong de ɓak duk pae pin na̱, ɗe ɓak duk ngwa men sobod haka hen pi ga̱ zem pae mudu'ut pae mudʊut shiang susai, ba kiap, ba wel, ba crisis, ba nɗe wel, ba nɗe shal mun de di bi men npae sa̱m. mu taba mu man shal mudu'ut ba, shal hok dok ta puanang an seng a ɓak mudu'ut bak, a lut kiak sa mu ɗem swo to ɓak mudu'ut, nie bi ga̱ faru nshar. Ama ɓak mudu'ut men ga̱ wel ba bi ga̱ sa to hen zem yi bi na̱ ɗe ga̱n tong ɓak nɗe mugurum na̱, a bi gə sa to hen tong yi ma ɓak ɗemtai nɗe mugurum na̱ a bi-ga̱ a bi ga̱ zem na̱ ta̱, a bi ga̱ sa ta̱ hen tong yi ɓak. Mun twot tiak pia mun ɗe ɗa̱a̱n ɗe wel ba, mun ɗe ɗa̱a̱n kwal ba, men ɗe men bi kuma ga̱ sauki men ɓak mudu'ut. anita̱